Kili vik za:ri gin mya wulnə vi a du:l gam gəncighən daŋ my a ci, gəncighən daŋ mya ci cayi vərmi gogəna ko kuma ca yi vərmi lafiya zli wop m? So gən cigən daŋ mya ci cayi vərmi lafiya a zli domin kom daŋ ka yan ka fu gən cigənəŋ ba katu tlya gən daŋ ka fiŋ, kyat u kə cin ya ŋalai ka yel dtlu, wa ma a nyi gari kusuŋ ma cayi lər gogəndi, gən cigən a za:r yi ndara, shiyi sa myam saya wa mə gad ŋvncigən, Basay ya yel gəŋ daŋ bayi dafə vi nən to rah shishi, Basayi yan ca myoln wo tabatai məri wos tə gədi wos ta tu gəncigəni, yan kya cigən cigən cigən ko məri məri gon ba ta figən gətəŋ, amma yan kya ci gən ka yeli hart ba ca ndar yell gəŋ shiyasa basayi fama wos dənwos kada tə mbut kusuŋ datə dənəŋ. <hesitation> Buri wopm ngəndio! dən wa tə mbut kusung vəŋ, mə:ri wa tə ci gən ci:ghən-tə ci gən ci:ghən har kuŋ naghat tə na:ɗa, ya:n cin tsəngən Basayi, Basayi ba a gâda a kan da cewa tə ci gən ci:ghən tə na̱ nə a da:bkən-da:bkən-da:bkənəŋ. So ngən ci:ghən a rayuwa ɗaŋ kə yeltən-ngən ci:ghən a rayuwa ɗaŋ kə yeltən, nə ngərwon ɗaŋ yi nda:ra a za:r, domin za:r ba yan ngən cingən ghai vəŋ, ba ci:nə za:r vəŋ. So ya:n mya wul tu cigən ngəncigən yi tə <hesitation> ɓitalgən monda a ken wopm kuma yi tə ngərwon ɗaŋ; ɗang wo ɗya ca:ghə-wo ɗya ca:ghə slya:gən a zli. wo ɗya ca:gh kuma ka ɗya ka fi <hesitation> ba ka ɗya ka fi gongən vəŋ. domin in ya:n kya tu gənci:ghən ni mai kyau, gongən de wo ndagh mən a zli wa tə daɗin, domin rashi gənci:ghən, ya:n a ca ca: ca ko dzaŋgyo minə mən <hesitation> minə mən gongən yauwa, domin kusung ma nə gongən. kusuŋes ɗaŋ kya yeltən de ba a ndaraŋ. To yan yi ci:yi, duk ngərwon ɗaŋ kafi tə, kada a lya lya-kada a lya lya Basayi mən tə vwawosəng. Duk ləb won ɗaŋ mya ndaghai ka yel Basayi ba ca: lya lya̱ tə vwa vəŋ, o ci gən ɗaŋ tu ba kaman ba ca: suŋ yan yandu ko yan ca ɗuni nə wurba Basayi wo ɗugh mən ɗaŋ tu ɓa ba ca: suŋ:ba ca: domin ba ca: su tə tu vwa wosəng tə na: vati vəŋ, Basayi a su ko dzaŋgyo de vwawosən yi nda:ra. Shiyasa kə yel mən wopm ma, ka slən tushi tə vya nə ni a slyaghən zha. Amma slyagən zhai dang ca: slya zheshi ka tu tə fa a ci ngən cigən a ngal ngən nda:ra dang a ci nda ma ca: slya zha woshi ba mya su de kawai mə wul tu a lalle ma mbi nga <hesitation> lokaci dang ba ma tar gən a ving. So ba mə sung shiyasa gən cighən ba mə dogaran akan da cewa e mə slən ci gən ci:ghən ɓəsləməng. Basayi a su ma tu tə tu:r tə gən ci:ghən mən dən tə ci, har tə na̱ ɗa, don ɗaŋni tsən har ɗaŋ kya gyalngən a ka sli tu wai kya slən ndani a ləbwon ɗaŋ ca: tu:r gən cighən a slən di:p gən c:ghən a ci, ka:p gya gin ba ca: <hesitation> ba-ba-ba-ba ca <hesitation> fi ndara: a <hesitation> ləb wopəŋ. Amma in kya tu mi ɗaŋ mya ki:r mə sli nə ma:nɗə, ya:n ma kir mə sli nə ma:nɗə nə ma:nɗə vwa wopm. Domin ma:ɗə vwawopm ɗaŋ mya fi ɗi yan a ca cə:yi vər mi lafiya, ya fi. To ya:n a ca: da wuya tu ŋa: mə:ri mə:ri gongən ca ci ŋa lakka woppi, domin mya ci gən cighəne shi kuma mya gi: gən cighənes kuma mya ci ti a vwa domin ya:n nda ca: kara mi lafiya mənghai. Shiyasa mya wul tu, cigən gən cighən yi nda:ra-cigən gən cighən yi nda:ra a vwa. Yən tu ka gi: gən cighən ɗaŋ ba ka ciŋ, to amfani fighənes ma ba yi ɗaŋ. n ya:n kya gi: gan cighən, tsəni kawai a daka-a daka gən cighən a vwa wa sosai domin ŋa: mə:ri-mə:ri-ŋa: mə:ri-mə:ri virus ɗaŋ kya yelin, ɗaŋ ca: nda, in ya nda wo slən tsən, ləɓi gin a na:y ləɓi gin nə motɗi-ləɓi gin nə motɗi. Ca: na̱ nda ŋa:njuatn ka yeli ka galabaitai. To amma ya man tu-gh ɗaŋ vwa wa yi slya-slya. Dang vwa yi tlya-tlyai in ya slə wo slən dakaghədi wo sutuɗi ka:r so cighən ngən cighən ɓasmi yi nɗara shiyasa ba mya lya-lya tə gighən kitn vəŋ,